Tukumaisha yelele luvo nemkulola yani binadamu wensi wia goyani haki ya kuyaishi kwesi kukulo kukutakiwa ngala kini umazani changamoto nkulu nantaya wala kwanza umazana kuno mu paspoti kwa mfano ndukulo nduti nepuyu kaishi kuzambia ilazima yamayaka kudai kitambulisho kwino wafuma fuma pili umazana chino khusabisha vivyo umunta potu kuya ishi konsi kukuno- kukuno- kukuno kutakiwa sana sana ponga nuu weo nutukupela tuwina umanga ntaito kwa mfano nene indi pakwe nepa intange inti naka tukanaya uku dalesalamu aku nongia kaya khanje kwendelisha ukwendilisha maisha yane nakuya mpota kuno kuliyalizi yabuli yakulima iyanu kuba uku daleslamu danka uchi ndanka hombi chani kupa kwene kwa hio kuli ukuyaishi ukulingana na vino utenza pama zingila yakwe ndi mazingila yakwe yala yaipa usini weno nuuwezo muzima au wende wati kujifanya ukiishi konsi kunu kulondo uma- umaitwa lukuma tatizo makome